Fagnamboaragna T-shirt coton, lamba coton zagny bôka lamba vita avy amina biby. Fô fa zare mahay magnamboatra azy. Fô fagnamboaragna izy atao T-shirty, <hesitation> couper-na, tapatapahagna atao forme ankanjo. Izy avakeo zairigna manodidina jiaby. Zairigna ambo- atao tagna, col. Ave izy zairigna ambany, vita.